Tla nechtlahtlaliliah nechtlapuaquilisqueh, pero manicantregaro xapoh eh, mitzmotlapuaquelelis dusa uan muntlapaca Mare, quetemotzeleh. Uan nihcuauanti xapuh para nechtlapuquelis, ah Uan ayic monotechmomatis sa niquilcaua quemuh ixquitalala plaza. San oconvito nacatl, mochigchiuilis cauaxinah, necah uan chile. uan occouiti itlaxcali uan neh nequi nimahmanilis. Quinamacah inon conyoron, quinamacah textleh. por tres kilos de cuarenta su un peso vieltoh ahh